<noise> ¿Quenih nimouapahpacah? ha, ps ca gutzintli ua tlana <noise> quipia ino chiyua tlahco ica xapoh, uhm, ua tlana sanpor, quemeh ihquiu amo nictlalilia xapoh porque amo tlen onoconmatocac san, nimoa, nimoapahpatica ica utzintli ua yacah yomocauque limpio yochipuaqueh nomaua, ihcon nimomuapahpaca.